<noise> Пчэдыжьым сыкъызэушыжьырэм апэдэдэу <noise> сынапэ сэтхьэкӏы, сыцӏэхэр сэлъэкӏых. <noise>

Еджапӏэм сиӏагъэ дэрсхэм анахь сикӏэсагъэр литературэр ары, сыда пӏомэ адыгэ литературэр сыгу рехьы.

<noise> Адыгэ тхьакӏоу сикӏасэхэр зырэп. Зэкӏэри цӏыф лъапӏэх. Мэщбэщӏэ Исхьакъ, Къуекъо Налбый, Кӏэращэ Тембот зэкӏэри.